I can a s'parlu tra lur auti <hesitation> cun cun la cua,a bugiu la cua e pöi a s'giru danturn, a s'nufiu e pi che d'aut a s'nufiu ël darera përché i can a fan parei, l'e pa che pöle feie vaire e pöi a giogu, a curu, a van avanti e ëndré, tüt parei